<hesitation> Misy fetrikany io ka satria zany arakarake fandrahoagne raha anakiray gn'ahitagny gn'otrikaigny aminazy misy e sasany raha andrahoinao elabe da lasa very, misy e sasany andrahoinao elabe koa gn'ahita gn'otrikaigny aminazy fa izay zany izy misy e sasany hoe andrahoigny elabe izy vao hita gn'otrikaigny fa misy e sasany andrahoy selasela da hita ng'otrikaigny zay zany e mahasambihafa anazy.